Pus pus kauk lanu'u napu nichuats napu dua ngusaung rapu richuas rapu buruan ngusaung rajuik ni pep buruan ngumpai por ke se ngumpai rapu richuas rapu bu rapu bu rapu bungua'an puma lanja nguang ya se ya se ngusaung kujupu ya liljit kiñu tikjiu tikjiu buruan kinji ni timjik ndeu mas se kuam si timjik y punje rapu liljt y laljau bareik ljau bareik rapu kadit richuas rapu re kauk lanu'ut y napu kulue pus napu ya lem napu napu ngja ndua ngusaung ngja lijiu lijiu napu kani kulue ngutue ngjai niljiaiñ kari li ndau mbes ngjai nimix bakja se kikji napu kibiajau napu rapu kulue pus napu l'eje ke maiñ kanjei ndeu mas l'ejei xikit no napu lijiu pus napu ya su'ua matu l'eje pero kauk ya chu ya ni pep tukuajai per karat si lem ba bakjai y maiñ kiñu otro nda niljiaiñ ni la'u ken ngunjiu lapajau cuando kutsja'au kiñu njan pu xikich lu'ui njua'al banaun banaun banaun ngjai nji bakja ne ngul'us ma'ai banaun banaun banaun pun karit karit punje kamesk napu niljiaiñ y ma'ai napu ngukuang kupu ripi liya'a la'u lijiu lijiu ngusaung ya ke bupajau kutsjau <noise> miak ya ma lu'ui ktusjau pu <noise> xikich naut ngusaung per jui kiñ kibiajau jui lem ma banaun rapu karit kamesk y rapu lanu'u si pu bakja per ni pep bi'iat riljiaiñ mut pu bakjat lumei ndeuk se kiajai buruan ngusaun rapu.